Gny freins, na amy bisikileta io na amy tobily da hampijano gny tobily igny na gny bisikileta igny. No ataonao avy da hitsahinao na pitsanao mafy indray mandeha izy davy da mijano indray mandeha eo koa, arakaraky gny vitesse gny hamafy ny fandehanao.